Pos vivu en sin airi condicionau i con califación assinque con essu ya te lo digu tó. Enas casas delos puebrus no mos hazi falta airi condicionau porque están bien hechas i bien aislás i enque haga quarenta graus ahuera, ena casa s'está estupendamenti. Yo lo sientu peru la genti que vivis enos pisinus moernus no sabís lo a disgustu que estais. I craru, califación sí mos hazi falta, possimenti deziembri i aneru, que tapocu no es custión d'estal a disgustu.